Nëse do të derdhesha kafe mbi dikë në një kafe, do të thoja menjëherë: "Më vjen shumë keq, nuk ishte e qëllimshme. Mund të të ndihmoj në ndonjë mënyrë? Mund të të sjell një pecetë ose të të ofroj një kafe tjetër?"